Evao eme oro oware no me re kpa he oro oro oware no oza oma aye wo ani keme evao oreao oza evao oma aye olelle ye reho aye oware no o lelie re ho aye na ho owho kpobi ovo eja jeye ore were owe oware no or were ome ore were owhe he ono re were mo oma me ore were owhe he <hesitation> oware no ota were owhe evao oma aye eza jo rie no ate rue aye na be nya vra ate rue eku aye na e ano me gbe reho ona me gbe ro ofaha, ate rue eyo ya aye na ano me gbe ro one na na me gbe ro ofaha ate rue eta eme aye na ano me gbe ro one na ha me gbe ro ofa ha so are mu aye na ho egwolo me gwolo reho owhe me like ra whe jeho ome oma whe eware ra kpobi kpodi be were ome dhese oni ra ro ko me so eware ye na oye owere oza na evao oma aye na o rue eta taeme ye orie ewoma no ojo evao aye na rue ive aye na are ikebe aye na ore lelie aye na were ei <hesitation> ema ore were aye na oza kpobi rue oware no go oma aye were ei aye kpobi orie oware no ojo ma oza were ei ore gwe oro evao uwo na no ewoma te rie era uwo na no eghate te ro evao uwo na ufuoma te ro evao uwo na oma re were ai are gbe are so evao akpo na ma be yo na eware te woma roke owhe no eware te ro ziezi roke owhe oze ra na ore were owhe ma na oza ra na re were owhe emo ra na re were owhe emo re se owhe no we emamo oni emamo aye we aye no owo oma mo uruemu whe aye no o kie ho mai mai oma oni me whe oma mo oni ose roke omai whe ose no ofo mai we ose no bi lu ko mai whe tu be ro emo tioye kpobi school evao oke ye na whe re rue no evao oke ye na oma re were emo na no wete be ghalai no wete be fiabo ho ro kai no oware no abe gwolo kpobi no abe kai oma re were ai oma re ria lu eware re woma kai ziezi a re diti ye ziezi are wo oghaghi are wo ogho gho evao uwo na evareje weria no oza te gwolo oware no oro evao oro no oza na te be ko oza ne udhedhe whe oza na te, be ke aye na udhedhe we te be obokparo whe te be keo oghogho owoma gaga evao eme oro ore lelie oro na ditihe ore lelie oro na kpama kpe ru ore lelie oro na wo ufu ome we re wo udhedhe abo ufuoma avo oro, oro tioye na oje ro whe omara aye na je jo oma oza na rue whe be we we be wo eya ha wero ku gbei we bi ditihe ro kei erao oke uye wa aye na we re were oza na oza na re were aye na oma oke kpobi ore gwolo zo o re jo kugbe owhe we ti je rue oza no o nyaze erao uwo were ro oboro te tei whe re ro obo ro ta rie oza ra na were dhese uyoyo ro ke oza ra na no wero oke kpobi whe be ro bo ro gwolo oza ra na a whe yo ovie evao abo to oza yena then wao aye na whe te bi lele oza rana ghi ike ziezi wie we ziezi luku ghe ziezi no we rie no oho re kpe oza na tao whe te ko orehe were koi ore. we re wo ame fio be kei oro ho whe re luo oware kpobi ro kei oza na gwolo nya si owhe ba ha yo eware no oza na jo omara rue no o je be dhe lele owhe eware no aye na jo oma ra rue no obe lelie dhe lele owhe <hesitation> eware buobu no oro kpabe eme oro ore le oro oro nya ha ro then o we ekpele oza no aye na te nya tho no evao oke oso suo no oke gbe ri owhe ova ha ore gbe no whe oware no we be wo no one bo we he keme oke yena we be we eya du yo ova webi lu eware yo ma wetu be rie no so oza na tu be re ore he emo na tu be re ore evao uwo ho we be dhe edhe edhe ovo we be no no kai he were ke so ata re ore he were so are hoho were rie so a be rue ame tu be da na oware na yo oware no ore kpo ezi aye reko no aye na jo evao mara rue ewoma na were nue no ufuoma ore te whe oza obo keme aye na re ko we ufuoma reko uwo no ufuoma ro ha uwo na re dha je hi oke kpobi uwo na re jo oho ho jo kata kata keme erao okeye na whe oza na we ke aye ra na ufuoma ha otie se jo we owo aye na aye na omaye na we ke oze ye ufuoma ha ore ware ruo oware yo ma jo rue re lelie uwo na jo gwoho gwoho eware no me jo evao oro rue no ore gwa uye ifi evao oro no we aye na na wete bi we usu ugbenesu ore ta ke owhe no me like usu na no we be nya na na <hesitation> we aye na oma ye we bi yo ha we no oye na we mosi lu ore raha uwo oro no uwo na re ditiye he were rue no oza ra bi lu oware yoma jo ta kie oza me oware no wobi lu na okie ho ome oma ha sie ba fhen oza te sie ba ufuoma re jo erao uwona ogbe si ba ha uye ore jo evao uwo na so ufuo kere mai kpobi ha listen kezo ke omo ma me re ma yo eme owho owho re me ro yo akpo mi na haro ma ditihe kere ewoma noize kere eghale noize kere ufuoma noize so okere eware no ma be gwolo evao abo to oro